Ana ma mi amin be asshaba hanal nadum da al mat be biji da, da shuqul kamil bas agili ma gaid bi shila, finshan ana fi tafkiri da annam al mat gide masha bas, kallam da gal bikdar biji bil hayak lek walla bi harrik walla bijik bi gol lek shuqul da kamil shuqul da ma bikun ille kan shuqulak da kan hilim da sahi.